किदे मोकोडे बेर अप्स मुझसे बात करो के। बहुते तारिके अलग अलग ए। तो फिर से आवाज गड़ दे। टी जो से आवाज गडलो टी टेस्का मतलब ए। की जे टेसिक टाइड अताई ला। एसईओ एपीएस मुझ बात रो क्रडे लागे। से चुई चुई आवाज रो गाड़ दे लागे।